أتوقع زر إيقاف الزمن بيكون أفظل آآ بيعطيني فرصة للتفكير الوقت اللي وجفته هذا أفكر في الحياة أخذ قرار آآ أحل مشكلات يمديني أيظا إني أتجنب بعظ الأخطاء، يعني لو وقفت الزمن قبل إتخاذ قرار خاطئ أو إني أسوي يعطيني فرصة إني أعدل هذا القرار أو غيره أو ألغيه، آآ أكيد له سلبياته مثلا العزلة خلاص الزمن كله توقف الناس كلها توقفت والمسؤولية الكبيرة الصراحة يعني إيقاف الزمن ممكن يكون عبء كبير مرة.